<hesitation> Karazana raha magnitra ampiasaina aminà fagnam- hoe hanome raha magnitra aminà hanina zany aminay akagny a, de mampiasa ohatra hoe vanila de misy koa <hesitation> cannelle de misy koa mamiasa jirofo. Regny zany ampiaraha aminà lasopy tia agnamboaran-jareo anazy satria lasopy iny mamboaka fofona <noise> de raha ohatra hoe hamboatra sirony ndraika <hesitation> raha magnitra, magnitra sady misy sirony de sakamalao de misy koa tongolo maitso, poavra, io de carry.